هشوف الأول موبايلي هل هو معلق لو هو معلق هبدأ إن أنا اقفله وأفتحه تاني ، الموضوع منجحش ببدأ أشوف طيب هل مكان البصمة أو ال- <hesitation> الزرار اللي أنا بكتب عليه هل بكتب الرقم السري بتاعي غلط ولو معملش كل ده ببدأ إن أنا أوديه للراجل بتاع الصيانة يشوف هل في مشكلة بقى محددة أكتر من دي ولا لأ